Ini ngivekundi ka soda <hesitation> laini shandu ve tengenesa fo ngeeshi fo soda nnyo ngiveenywa, wari wa umbeke ini ngivekundi uroo watambua mfiri wo ngilemekolya shandu we kora le, vaveekor vari wa umbeke long'ooli veneikya fo mseseveni ikitri ve basha kaindika mseseve ye ishike kwaafo vari ulya wevav tafauti na iru lilya wakora kwekwaa umbeke, kukaekwa mswa umu kukaekwa chila nndo ukanywa mtwre ukavava basi mi nikalekana navongaamba kwetre ngikundi se fo ngeenywa soda naa anndo na malta na baltika bas mmm. ukachiya kali baada ye ikya kali mbirwa sikaira ukavanshua, ukasengetra sufria ukasengetra na ngu ukachiya sufria rikoni ukamenya mbirwa silya u ukaeka sufrieni ukaa ukapima na ndoo ideve limi aili atratu ukaesira ndoo sufrieni mpaka madeve tanu ah mbirwa ulesira na mringa ukabima mringa madeve alinga aana, ukasanda kulya mbirweni ukakaba moto, kaba moto ye tokota sha mnduakora umbeere au ng'ande yesha yashana dangararaaa ikame shana le iviya ilya le teka hoodooka loose piu iviya lo likamme treka teyari yajenga wari kaindika, yennde rangi ya wari wekundu wa wari ukamme mmehiya umenukia undusha Ukatreuwa ukaikya ibibeni baada ikya ibibeni we utra mfiri itratu ukaholi kabisa ukamaa ukaansa iteng'enesa klalo baada <hesitation> teng'enesa klalo cho weki ya mamweresi kunu. kunu, kunu kunuatri ukaichya isufria letre kaki nduria ilifuma ya wari naleiya kalesira halya ukashemsha ukammedua handu ulya wakwansa wakwansa veikya ibiba limu uwiingi le ukakaaho waka besiria mringa ukageusa ukageusa ukanndo ukaufunga ukafuruka ukafuruka ukakama ukaba se wari faatrowesha ukeera nalu we komba yetre sukari ana yetre sukaroi fo kwakolya yetre sukari uakikya se mringa kidoko ukakama se ikafuma wari, ukalolya ladha iliansa imesia kulya nloosu ule umeansa isia wekama ukakiira mana ukakamatra kwa nguruve aau ukaichya kisuumuni eke nnda ikava na afya na wari ulya ukabaki uli ibibeni, kaindika uli ibibeni vakaansa <hesitation> sengetra mseseve veika fo akakuraa waknnde mswa umbeke, umbeke mmyaa u wowou we roveka ukaduuka nyoongeni we ve sia wakaekaa nndoni vakaekaa, vakakora ukahiya tungu ukadua rangi ya yahii ya vakaresila kulya varini vakafunikya wari we trosa iviya ng'ama ukatrosa ivia ukatrosa sha nunguu sha nuungu Mfiri wa katratu vaka onsha vaka kolya wari wefaa we wenywa <noise> vakansa enywa u kaindika ife wetre ndeu njoova ukanywa wari ulya weeshwa mtre ukaansa ifanya fima ajabu we shaansha inangwa kwahiyo cho iningakolya ninndo chesha haribu maisha akwa nge epukana nao ngakolya.